أفضل الاستزادة في الوقت و ليس في المال لأن الاستزدة في الوقت تعتبر استزادة في المال: فان كان للانسان وقت كثير وواسع و استغله كما ينبغي في العمل و في الاكتشافات، سيكسب المال، بغض النظر عن المال، هناك فائدة للوقت هو أنك تستمتع بأوقات مع من تحب و بأوقات مع أشياء تحبها كالرياضة مثلا أو ربما كالأنترنت و قراءة الكتب و أمور أخرى لا يمكن أن تشتريها بالمال خاصة مع من نحب سواءا العائلة أو الزوجة أو الأولاد أو الأصدقاء.